bu-ruom o-ruom kabuon bu nyianghe, buyep buu-kpuu okwǎ. ekwu, m me m muu nchi rě bei fa-ekwu mbi muu wurung bi puong bi wurung bi puong bi fa ke biked mbi mbii ne ewo beifa ekwu bi fírè tinge-tinge chuom bei fa-ekwu bem-bìrè mbi bitang-bitang bi ku bi shuom nyin bi nyung ge ka fa oshie bi da e-re beifa-ekwu buyep chi atce ne nki, a buan ba ne ejii. ke bi munbi fu nang barnyinyi nang banyicheng ba-kwon bayep bi tca kwon bayep batca, bayep ba-chi beh bi jaa bakwud. bi ja beim mbi bi da ku shie bi ja biem mbi bi da ku shie bi ja akpuga, Nang gi fad biru gé kenkere o-fi ki fé ne biru u a-yib akpuga nyi aa-shie ndam bakwud, a-man e-re biru nang biyam a-re biru bujam a-té esě a muu a-rdi kifangaa-juo ke bi muu bi tim arong bi fuu, bayep bayep, bayep mbe kè ti ti chuom nki ènè chi bayep kanchi, nang ngarri ewa nyi ba a chi nen. ewa ke ti chuom-Biru bi jange bi fi to, esi eten ejang efi to nyi enong nyi e-da chi biru kě ewa, ewa nyi etukakwu nyiaachad nyi ko, ewa. Nyi etukakwu dijie etukakwu nyirinyi nyi ko nang ewa ke wo atiem ki bid ese, a-kwon ewa ewa, awa anyi e-chi e-kan, e-maan esong e-kie akpuga. Ki tcang ga wu kichi kantig ké gà sè mbe ba-shii ke kembang akpuga, nang nke biem mbi bi song ge wo ashie ki tchang gawu gi chi ki bonge, a a-maan e-re biem ambi wa bidonghe kasuu a-te kě esě ge a-tie gambi kě ese ene bi chuabang o